شوف، أنا أميل للتحكم في عجول الآخرين، يعني أجدر أفهمهم وأساعدهم على اتخاذ قرارات صحيحة، إذا كنت أجدر أؤثر في أفكارهم، أجدر أساعدهم على تحسين حياتهم بطرج مختلفة، بس العلاج مهم، لكن برأيي التحكم في العجول يعطيك جدرة على التأثير بشكل مباشر أكثر.